Thigana na inyi maisha ni ghayo kwa ishi iwe weka keapangiwapangiwa tothali nicheoe dumthathi akyakuvia iki bathi kana akyakueleketha iki uire iki kimetha ufanikiwe hena maisha ghafo maishamecha nighaya kunahira kindo hiki naleka nahira hiki naleka naira hiki lakini maisha ghaya kwa viwa kunaira iki ang'u nikivichwa kunaira iki ang'u nikivivchwa, igho thimaisha mecha gho ang'u kwa muda mwingi kwalemwa ipunga. Findo fyafo njeka kwa viwa kwanaira iki kwaleka kinahira iki kwaleka haghire, vathathi vengi vachivia vana kunathoma kana kunahira kathu handu frani kana kunahira, iki ukahira iki kwava iki ukairania mthathi kuya kwaleka ang'u kwashigha upange maisha ghafo njeka uishi njeka iho niyo maisha mecha ang'u kwaishi hena familia yafo kana handu kuchiika handu huhoshe haya kwaishi kuya kwa haghire muda wa thikilitha vathathi na haghire muda wa panga vindo fyafo njeka kana wathikilitha mru rafiki kui kana dadio kana kakio lakini haghire mda we panga mambo yafo njeka igho nigho maisha mecha.